अपना मुझे क्या गंधा है। क्या कि आपना लसुन नहीं खाज़ेती। अपना मुझे गंधा है। कांदा खाज़ेती मास नहीं जो भी अपना गंधा है। कि शुब अगर आपना खाज़ेती। तिल्रिम पस अपना मुझे बज्बो आवे जाए। जिससे कि अपना मुझे मुझे बज्बो आवे। नहीं ही सिर्फ खाज़ेती थे। ति लिए अपना मुझे बज्बो आवे जाए।